Faa kulle kiiɗe adiimeeje ndese yimɓe njaha ƴeewa miccitoo ko wonnoo. Jon kaa hono kaayefiiji en adimeeji taweteeɗi ana micintina yimɓe. <hesitation> ɗun moƴƴiniraa. Ɗun faandoraa.